يعني أنا شايف ان التاريخ هذا مثل خريطة طريق لحياتنا هو اللي بيورينا كيف وصلنا لهنا كيف تغيرت الأمور على مر السنين لما تدرس التاريخ بتفهم كل شي يعني مثلا اا بتتعرف على قصص عظماء الرجال والنساء اللي غيروا العالم وبتتعلم منهم الصبر والعزيمة والشجاعه يعني لما تعرف تاريخ بلدك بتفهم ليه الأمور صارت زي ما هي دلوقتي وبتجدر تحكم على الأحداث الجارية بشكل أفضل لما تجرا حضارات مختلفة بتتعرف على ثقافات البلاد وتقاليد جديدة وبتجدر تحترم الاختلاف بين الناس